Kalau makanan yang sayo suko dari daerah jmabi tu yang jelas tempoyak yo, soal nyo apo lagi musim durian tu pertamo buat cari durian be lemak nian raso nyo, apo lagi harus berebut dengan kanti dari pagi berangkat kadang nunggu sejam duo jam atau berapo jam gitu, lemak nian bao nasi kan, terus nunggu durian jatuh pun dak giliran pulo itu harus jautuh langsung kejar, jatuh kejar dak tau mudo dak tau tuo pokok nyo harus rebutan terus untuk tempoyak tu harus di bikin fermentasi dulu harus durian matang terus di kupas trus isi nyo tu di ambil trus biji nyo kan di buang trus di simpan di dalam toples di ikat pakai karet trus di diamin berapo hari gitu jadi tempoyak, trus tempoyaj tu enak nian di campur dengan ikan baung, tapi masalah nyo ikan baung agak susah nyari nyo, soal nyo harus mincing atau nemabk dulu apo lagi musim hujan ini susah nian nyari nyo, baung trus di campur dengan ubi pao lah gitu ubi singkon di bikin gulai, di bikin sambal, enak nian apo lagi makan tu di tepi sungai sambal cari ikan tu, woi enak nian tu.